لو عندي القدره ف ان انا اقدر اتحكم في احلامي ولا احلام الآخرين انا كنت اتحكمت في احلامي انا لأن دايما بحس أن انا عايزه اتحكم فيهم واعرف انا هفكر ازاي وهحلم ب ايه الفتره الي جايه وكدا